Okei giro pana kue ngasan ta igai any ga ima sugig ga uneng mas nuk bux gimas xus paga suna ngalaxex ina rik tara xila ta paspal la? Matan nuk buxi pana rik sang aro erik usigi tang nganang erik vexa langok nig inang lo sait gavexa ro malan xepal ap ga vexa tatau aro rik inang lo tiptip ve tang lain lavu rik xongini gavariri lo banis exui vo banis auneng ah orait lo sait ina nganang lopal sait ina ga uneng ah orait lo sait ina nganang lopal sait ina ga uneng nuk mas tuga taxtex pana xixim e nuk wok aisok asangi so tang ngot nuk gis- gis pana sota ngot nuk woki gi nonas ina xam ngalaxex rik tara xilai lo sait ina nuga sang tana nganu lavu malangan to tam elo sait ina nuk sang suna lain riga lulu vai tara riga xapana etok pana lo pavak sait vexa nap nuk rausi xeta aro ginang ina nuk sang pana nganu lavu ga buxom pana nu ta kain nganu aneng vo nuk sang nuk iak- nuk iak- nuk iakenuk tapux asiak enuk me goni ta malak siva epexai ing rik sang usigom pana o to laxex ang ga usigi ta etok tana nganu lavu ga usigi ta etok tana ngina maraulia tara lo siva eriga nong eriga tapuxe gime angasina